To ɗum waɗa haala Italiya kam, Itali, ko mi andi ɗo finatawaaji maɓɓ�a seyo to ɓe ngaɗta kuugal ɓe ndaro ɓe siwto ɓe nana belɗum.